La mieritseritsy ny fandria iaho o da i fandria io da <hesitation> an fanaky atrano ao avao i io; indesitegna matory indesitegna mandry indesitegna miroro indesitegna fangalangala say fangalangala hamokora